Niasa tsara aby hanareo tamin'ny tia tetikasa tsika raiky ity ka noho izay da itoy ngy karamanareo da tsy vitan'izay fa mbo apia bonusda la mbo mahavita anareo manao asa fanampiny mihoatsy ny asa tsika toy da mbo homeko karama ambininy hanareo.